Pahi que no, peru lo mesmu mos pensavamus ai unus añus delos animalis i ara sabemus que sí. Assinque, quiciás que pola penícula essa del Avatar peru me da qu'en unus añus daremus en sabel que las prantas tamién penan i sientin la perda i el dolol. Ara sona mu locu peru preva ai unus añus a izí-li a genti que probi conejinu o que probi gatu o que probi langostu.